Anisan'ny firenena mitazo ny fombandrazany io zany ka ao anatin'ny fomba ndraza zay da misy ny foko maro angantin'izay ao ny luo, ao koa ny kikouiasy, ao koa louhia, eee tsy hadino koa i masaisy